Erifunga engalhi nikyidu kyolho bethu erihga kyikalire yangye ngegye ngegha engalhi ingakyinakwa ingakyinawithe emyaka isathu mukyanithwalira esya ebiru kumi nabini erigha eribunga engalhi, engalhi wukabya wabirikalha okwa kathumbi kyengalhi hakabya ahalhi olhungyengere, ahawuka ahawukasyotha, wukabya wunemusyotha yiwunahambire amahembe, yiwunasamalhire eyawukaya wukalhangira akandu kanganaleka yiwakathomera yiwakyitha, ahu wamabirihamba ndeke wukatsuka kolha nobundi bundu obwanganakutsemetsa okwangalhi yiwabya wanganasumbayo oko kyiringo kyighuma yiwanganavungayo lhubalhuba ﻿Nekyindi eriwera omwamaghetse nakyu nikyindu, nikyindu kyolho aliwe nakyu kyikalire. Ngakyiyira okwe myaka ikumi nibiri mukyayithwalhira okwezi kughuma, <hesitation> eriwera omwa maghetse sikyama kyayamu iwatsuka eripanzapanza amaghetse, wukindiyamu amaboko inane embere, nebisandu ibine isibihengemire, ibinebethekerere wukaminya wuthe ahu okuboko wukikusumba iwabya ngomundu oyukakolhakyi eyakasamba omuthi bethu amaboko ebisandu binabyethekerere owunimuenda wukayi sukuma sukuma isukuma omwa maghetse ahu mundu <hesitation> niwukawira omwa maghetse